Ny mampiavaka ny zebra sy ny soavaly indray an, ny zebra mainty sy fotsy ny lokony. Mainty an, mitsipitsipika fotsifotsy. <hesitation> Fa ny soavaly an, <hesitation> misy karazana loko maromaro. Mety hoe mainty an, mety hoe fotsy. Mety hoe mavomavo. Ny ankoatri'zay an, ny zebra an <hesitation> biby dia. Izany hoe tsy- tsy taizana ao an-trano izy fa any an'ala an, na eny amin'ny kianja malalaka eny izany no <hesitation> no miaina. Fa ny soavaly miara-miaina amin'ny olombelona.